أني جد تشغلنى جصة تكوين الصداجات بالأماكن الجديدة بعتجد إنه بالبداية راح سوي مثل حفلة أو party وبرسلهم كلياتهم invitation ال- هاذيك الناس اللي بمثل عمري وهكذا منشان نتعرف ع بعضنا.